Asij a ná toj si aráj sun nej belu ná toj min tamin ataj nej, si achin kurukwi' sa' si min kasiti chuhua chumgwi nan chuhua chiñán nej achin kisij si min kasiti, sani a taaj nej ni itaj si cha niko nej rasun cha akuan' ni sani si ataj nej min sisi tamin aráj sun nej ataj, sani man únj nun níin únj taj 'hiaj tamin taj si ninanj kasiti aráj suun akuan' ni sani nej belu a ná ta ta ba 'ngo si ki'hiaj chukwi nej rá nej, ni aráj sun tamin ta ni sisa' min cha'ngaj si ráj si riki chuku kabij ni níin' si bé 'ngo rin tamin min, sani kasiti ta nun níin' untaj rasun 'na' 'na' riki ni nun níin' sisi 'hiaj chi'ij ñun' sani bé kasiti ta min cho' akuan' ni ta min cha únj akuan' ni ta ba maan 'ngo nihia cha únj ni bé kasiti ta cha únj, ni tamin tuku'naj ba chaj sisi man ta ki'hiaj nej ki'hiaj chukwi nej nga 'ngo nihia ni kini'in' ta chaj ni sisa' min si raj, sani taj cha cho' ni nun níín' taj 'hia nun níin' ta ba ni nun níín' taj ki'hio' kara sun', man si nitaj aráj sun akuan' ni. Ninaj kasiti aránj sun nej akuan' ni bé ta min 'hiaj únj chubua chiñán únj, hia rá únj cha únj 'ngo sopa si 'ngo rosi ni bé ta min cha únj nga kasiti nej a'ngo a'ngo rasun, cha únj nga kasiti ni ba taaj cha rasun ta si riki rune a'nín nej toj kasiti ni chian' chaj ataj nej, sani kwenta nga tamin ni nun kiniín únj cha únj man si hiaj min hiaj hiaj min kachij únj toj, ni kiri' únj cha únj kasiti ta ni tamin ni nun kiri' únj cha únj mánj, ta min 'hiaj únj chuhua chiñánj únj ta min cha únj chuhua chiñán únj ánj.